जलवायु परिर्वतनले जनावरका जिवनमा झिक्कै झिक्कै असर पुर्याएको मुईले धेक्याकी छु । जसै जनावर जै ठाँउ बसिराख्याका छन् त्यइ ठाँउ त्यइ ठाँउको हावापानीमा केई फरक भयापछि जसै कैलइ आगलागी भयो डडेलो लागिखेर कइलइ झीक्कै पानि पड्यो यसायसा झिक्कै कणा हुदा छन् । यि बिपति पड्याका बेला तिनको सबभन्दा झिक्कै असर चाहि जनावरलाई पड्याको हुदो छ । यसा बेला जनावरलाई झिक्कै झिक्कै समस्या हुदाछन् । जसै उनलाई खानपिनको जो खानपिन हुदो छ तिनको असर पर्न्या भ कइलेकाइ तिनलाई रोग लाग्न्या भ । जो हावापनी छ त्यो हावापनि परिवर्तन भ्या पछित तिनको झिक्कै असरत तिन जनावरलाई पन पणन्याई हो त्यइ भैखेर त्यसा झिक्कै झिक्कै असर चाहि जनावरलाई पड्डा छन। उनलाई खानपिनमा भयो आफु ज्या खाइराख्याका छन त्यइलाई डडेलो लागिखेर आगाले सब्बै खाइदियापछि उनुलाई आफ्नो आहार क्या खाउ कसो खाउ देखी लिएर उनलाइ झिक्कै झिक्कै रोग लाग्न्या भया । आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरी नसकीखेर झिक्कै झिक्कै जनावरले चाहि मर्याका पन हाम्ले धेक्याका छु । यो जलवायु परिवर्तनले चाहि जनावरलाई झिक्कै झिक्कै असर गर्याको चाहि मैले धेक्याकि छु ।